कार और मोटर साइकल मय से कोइ एक रोजन कहए त मोके कार बढिया लगत हए कारको यात्रा अराम दइक औरू सुरक्षित रहत हए । कारसे बहुत जद्धि स्थानमे घुम सकत हएँ ,दुर दुर कि यात्रामे फिर अरामदाइ भावना से जाए सकत हए और जो बाहेरको जो हावा और मौसमको असर फिर कारमे उतनो जादा नकरपात हए । तवहिक मारे गनतव्य मे जानके ताँहि कार बहुत बढिया सुविधा जनक राहत हए । तर मोटर साइकल फिर बढिया रहत हए कहेकि छोटो नजिक जान ताँहि ढिंगै ढिंगै जान ताँहि मोटर साइकलको बहुत बढिया रहत हए ।नजिक ढिंगै और खुल्ला हावाको यात्रा करन ताँहि मोटर साइकलको यात्रा बहुत रहत हए । जौन कि हरेक व्यक्तिके ताहि मोटर साइकलको यात्रा फिर बहुत सुविधा जनक अत्याधिक लाभदाइक यात्रा हुइसकत हए ।